Ara-dalagna magnano ka magnano priorité ny fiaignan'olombelogno par rapport amin'ny biby afa, satria olombelogno agnisan'ny zava-boahary nataon'Andriamanitra tegna, tegna tsara, avekeo tegna important amin-draha jiaby noforogn'Andriamanitra satria izy zegny agnisan'ny mibeko sy mifehy ny karazagna natiora